Indonesiani won biri kabd ada ishian inama karibu kabila ellfu toko dib sediit jiraa dum aminenii culture ishianii assrumeneshenif melaa, melanation kaabdie dini ishiani gudioni isilamua hundune kajirtii bundujiziminen kajirti iyo kofishiziam yeden amineni dumi lila won dungatan fan jirti won dungaa akama fan doti familini won muhimu yeden achisun kasa familinen kajirti dumi culture ishia dibin yobikarta, yeden toraja, yedeni abangan, yedeni penkaselat yeden amine tokine